فطوري الصبح المفضل إن هو نأكل خبزة محمصة يعني مع جبنة ولا مربى، مع جهوة وحليب <hesitation> نحب السندوتشات، سندوتش مفروم، سندوتش كبدة، هيك يكون مع فترة قبل الظهيرة يعني، مش الصباح- الصباح.